Ndii ndaka ya'á nja akajini nda'a, niu ndayá chika kuu nuu ya'á chí chile ancho ya'á huajillo akan ya'á kaxan nuluu, ya'á pulla, ajan kaxa'a tiya'a yikuan ya'á ya'á kui, ya'á kui kuechi, ya'á kui ano ya'á chinango nano yuu kanku ya'á moronko njan ño'o yuya ya'á tikuiña yuyo yá'a njan vichi njayuan an iyo inka ya'á piki yuan yikaya tilupe tukan yukanuu ya'a njan akanjini nda'a njanu ka iin yuka yuu kuanio ndaja njaka ini nda'a.